Injo nakke napauanga ammakku, punna arrakko angittei sipa na bainea, <hesitation> ittei battu ri anunna <hesitation> sipa na battu ri tau maraenga, punna ballomi intu sipa na ri tau maraenga, ballo to mi intu ri kau, injo-injo pole punna la di ittei sipa na, hojai sipa na mange ri tau toangna, atau ri tau maraenga hajiji, ka atau anre anguppa ka gassing pa-pare-areji, lampa ri tau toanna, nampa ku uppa todo gassing na ha here ka gasing na besereji rampi ballana, ka injomi napakasessa jaki kitte punna anjari buruknea, buruknenna-buruknenna, injomi napakasessa jaki kitte punna anjari burunenna, nakke kutte memangmi nu balloji inni sipa na, jari gitte inni bah <hesitation> bahinea, sampang jari kitte inni mae buruknea, sampang rie allalo sitte, dipasengkai, ka kunjo mae minjo na nia taua angkua nu haji ja ke ndeke, sombere jaki, tala bangka jaki andeke. Jari punna balloi pangittena, tau maraeng ri injo <hesitation> bainea, jari punna la boja a njo nakke bahine kutte rolo <hesitation> sipa na, <hesitation> nu balloji ni anunna <hesitation> apanjo do bahasa konjona, <hesitation> nu balloji injo sipa na injo ruri gitte mae, biasa ka ntu rie bahine <hesitation> ridallekangtaji ballo, punna ribokoangi boh batenami anganu <hesitation> kodi anunna, maraengmi napau.